<hesitation> Isan'ny fizakagna agnatin'ny fiagnankaviagnanay misy roy, akao merina de betsimisaraka antsimo, de isanjareo le mahe tegny betsimisaraka atsimo a <hesitation> misy enina zareo, de le mahe teny merina <hesitation> misy dimy.